بفضل اكون شاب بالغ، ترى الطفولة حلوة مرة وممتعة لكن البلوغ يعطيك حرية اكبر وقراراتك تكون بيديك كشاب اقدر اعيش حياتي باستقلالية احقق طموحاتي واواجه تحديات الحياة إللى تعلمني وتخليني انضج الطفولة بريئة وممتعة لكن ما تجدر تستمر فيها للابد